أكيد بتمنى يكون عندي طاه شخصي, لأن الطهي يجلب الكثير من المتعة, والطاهي المحترف يقدر يجهز لي أكلات صحية ولذيذة بنفس الوقت, وكمان تكون تناسب ذوقي, وهذا بيخليني أستمتع بوجبات متنوعة, وكمان بدون تعب مني, ويكون عندي وقت أكثر أستمتع بأشبياء ثانية.